Cu lu traficu di l'urtimi anni fussi megghiu pigghiari li mezzi pubblici pirchì caminari cu la machina significa nfuddiri a li voti. Na città nica comu Trapani sta divintannu puru e a qualsiasi ura prublimatica di caminaricci. Iu haiu usatu sempri la machina ma tra lu traficu e quantu custa la binzina megghiu fussi caminari a peri o cu li mezzi pubblici.